من أكثر الأوقات اللي كنت محظوظ فيها كنت أبي أشتري جوال محدد. ومره مره ما كان موجود في السوق مره فرحت كنت راح مكان محدد كنت راح أشتريه منه. <hesitation> أول ما دخلت خلاص هو كان بيسكرون المكان, تمام. ومره وحدة لقيتها يعني كان أخر مكان أدخله في اليوم فلقيته فكويس يعني إني إشتريته في الأخر